ס'דא אין אמעריקע לויט ווי איך האלט בערך צוויי טויזנט אנדערע מינע פייגלעך. ס'דרייט זיך נישט אלע דא ווי אונז וואוינען און אונז ווייסן נישט ווער זיי זענען באט איך האלט ס'דא בערך צוויי טויזנט איבעראל.